Ma për mi che le persun-e a viagiu d'pi al e puzitìu perché a veiu tante coze che se ün a viageisa pa a veirìa mach ën le foto o vedrìa propi gnanca, ënvece andand ën gir a s'vei pi dë lon che ün a imagina ch'a i sia